E ejtja m'doket si ni derë të t'çon drejt fundit t'javës. Kur e menoj t'ejtën, m'bjen n'men përfundimi i projektve t'randsishme edhe qysh me i kry punët që kanë met pezull. E ejtja osht koha për me fillu me menu ose me bo plane për fundjavën qysh me e kalu, ku me shku edhe me kon me u taku.